Ho fandrisihana ny ankizy <hesitation> hanao fanatanjahantena misimisy kokoa dia ilaina ny mampiditra izany ho ao anatin'ny fandaharam-pianarana. Ary rehefa any an-tokantrano izy an, dia zarina koa mba mandeha tongotra fa tsy voatery <hesitation> handeha fiara foana na <hesitation> na <hesitation> fiara fitaterambahoaka